Inyama ya nda, eeh omuruke kwa ndayanzakho muvulamu vwanje okhurula vwana ne, okhuruka ing’ombe. Ing’ombe yino ili nende ovukhala muvulamu uwanje khusira khwene <hesitation> enyela khumberesia mavere. Imberesie <hesitation> amapesa imberesie imboleha yarakiranga chifwa hango hano, matuma chinjuku nende kata ama amavere muvis <hesitation> vyaukhane vyaukhane. Ma mbole mbu, ing’ombe imbonokosianga khuluveka iwa lingondo iwa mbecha ndakhr <hesitation> sana nenyola ndakhanyolhako lyambila mavele. Nenja khuanilakho nyasaye fungu la kumi mukanisa khandi nenyolakhomwa esadaka. Khandi nenyolakhomwo kata ka nyela khukhonyakho ha masira kakwire <hesitation> musirekere sya khwetsa okhumenyamo sino. Ing’ombe nesindu silai muvulamu vwo omundu, sichia omundu luwano lwa amenyre musialo muno kenyakha avekho nende omuruko kwa yayanza, muvulamu vwanje, muvulamu vuuwe. Kho ise ndakhavola mbu ndayanza ing’ombe ne khandi manyre naye ouli yale oumbulilanga muvulamu vuvwo olikho nende sya wayanja.